Naquiiꞌntaaⁿ quiooꞌ na cjeendyeti joꞌ joꞌ nljeii tsꞌaⁿ catsiaⁿ, joꞌ joꞌ nljeii tsꞌaⁿ casojnda̱a̱, joꞌ joꞌ nljeii tsꞌaⁿ cañejo ndoꞌ naquiiꞌntaaⁿ quiooꞌna nioomndye joꞌ joꞌ nljeii tsꞌaⁿ tsuii, joꞌ joꞌ nljeii tsꞌaⁿ tsuachꞌioo.